Pal, suɗa, makar, fur, tufu, kwa, murfa, chisu, umthla, kuma, kunka than, kumnya suɗa, <noise> kunnnya makar, kum nya fur, kumnya, tufu, kum nya kwa, kumnya murta, kumnya chisu, kumnya umthla, surkumari, surkuma ka pal, surkuma ka pal, sukuma ka suɗa, surkuma ka makar, surkuma ka fur, surkuma ka tufu, surkuma ka kwa, surkuma ka murfa, surkuma chi su, surkuma ka ulthla, maku mari, makuma ka pal, makuma ka suɗa, makuma ka makar, makuma, ka fur, makuma ka tufu, makuma ka kwa, makuma ka murta, makuwa ka chisu, makuma ka ulthla, furkumari, furkuma ka pal Furkuma ka suɗa, furkuma ka makar, furkuma ka fur, furkuma ka tufu, furkuma ka kwa, furkuma ka murfa, furkuma ka chisu, furkuma ka ulthla, <hesitation> tufukurmari tufukuma ka pal, tufukuma ka suɗa, tufukuma ka makar, tufukuma ka fur, tukuma, ka tufu, tufukuma ka kwa, tufukuma ka murfa, tufukuma ka chisu, tufukuma ka ulthla, kwakumari, kwakuma ka pal, kwakuma ka suɗa, kwakuma ka makar, kwakuma ka fur, kwakuma ka tufu, kwakuma kwakuma ka kwa, kwakuma ka murfa, kwakuma ka chisu, kwakuma ka ulthla, murfakumari, murfukuma ka pal, murfukuma ka suɗa, murfukuma ka makar, murfukuma ka fur, murfukuma ka tufu, murfukuma ka kwa. Murfukuma ka, murfukuma ka mrufa, murfu kuma ka chisu, murfukuma ka unthla, chisu kumari, chisu kuma ka pal, chisu kuma ka suɗa, chisu kuma ka maƙar, chisu kuma ka far, chisu kuma ka tufu, chisu kuma ka kwa, chisukuma ka murfa, chisu kuma ka chisu, chisu kuma ka unthla kumari, <hesitation> unthukuma ka pal, unthlukuma ka suɗa, unthlukuma ka makar, nthlukuma ka fur, unthlukuma ka tufu, unthlukuma ka kwa, unthlukuma ka murfa, umthlukuma ka chisu.